Ana nanguishec semetetac naxa huo'o 'ana lauoxo

Aiem yeqopita ra na qom io'ot que'eca naponaxac laponaxac ne'ena rasotaxaicpi qataq ne'ena onaxanaxaicpi nache enauac nateneua' na ne'enapi qarqaiañicpi chehoqtegueguelo

Aca nañiguise cohiañe cohialeq aca cosocoq da nataxnaxanaqte nache ishet da cahioxona da natannaxanaxat

Soaua anogo yecopita ra saatrañi sauota'a ilomaxaqui iapagaq qataq aso iamaxaso lairaxai iataqta yicopita ra saatrañi

Añi laỹi ana nmeenapi huetaigui na iotta'a ra iachaxan nmeenapi qataq qaiachaxan na ashaxaicpi aiem ñimeten ra semetetac enauac na huetaigui aña'añi nmeena laỹi

Na shiaxauapi imaa' leqpi huoo' na jeq n'cona ca l'lia l'huaa chaaye ihutaque ca lenteq cataxa da huoo ca llalaqpi nache nataqaen imeta iahuec nahua llalaqpi da napaxaguen ca nocoo'na alua'

Na nuoduapi nuoteeta't yi soota'a

Yi Chaco huo'o na nvigaxanaxac lalamaxat qataq maiche lma' ye Chaco imalec

Qomi' Qompi ýataqta huo'o da lqalaic da selaqalec que'eca iuejlec depaqtaxaalec na shiýaxauapi choxodaqpi cha'aye camaye da qaca ca om nache am sa iuejlec eda da lqalaic da selaqalec que'eca shiýaxaua iuejlec na choxodaqpi

Ca shexaua colateq iachetaq aca ca lmalate huetaleq ca lenaxat cataq da tahiaa'calya alua caioqta nataqa'en caiahuo'o calya l'malate huetelaleqca lenaxat

Nagui dalaxaic da nshiitenaxanaxac saq ena'am soua pa'atrec 5 vi'iyi

Eye ñialuaa chaco argentina ietecta huetaña nan tap naxate naba ntaapi ietecta napahiaxañi naxa caiocta da junvi da nomaxa naxa

Na n'aqtaqa sachetape l'enaxat qom l'aqtaqa lalamaxat na qom

Qom vi qaba naxate ñimataxaqui aiem incona qa iaquianeqpi qataxa qa huetaha ñecona qa ñochaxauapi

Aýem sasaýaten da samaiquingui aca notaxaqui

Aiem da simaqta nache aiem intonatec chetaxa na ihuarpi na nirue mayi imaa'

Na Qom i'ot naxa na laponaxac na onaxanaxaicpi qataq i'ot na laponaxac na dasotaxaicpi nache qalota na shiýaxauapi taýa que'eca laponaxac lýatac na llalaqpi

Aýem yeqopita na chiguishe lo'oc

Yi ñi casoq coma da ntap ietaqta erangui iataqta napahiaxañi nache saishet da saoxa calaxaye da avit nache saoxa yilapa hui nache caraq natomchiguiñe

Ca shiýaxaua tau'a ca natannaxanaq qaq que'eca natannaxanaq da enapega camaye da huo'o ca lalolaxa nache camaye cheta'ague ilo'ogue cheta'ague ýauo'o da lqochoxo da ilo'ogue da nachaalataxac